Lu camiu di li pumpera servi pi traspurtari acqua e autri stigghi ca servinu a li pumpera pi fari lu so travagghiu. Li pumpera principalmenti vennu chiamati quannu c’è un focu di astutari e perciò cu lu so camiu vannu ni lu locu di lu focu ma ‘un si avvicinanu a lu focu cu lu camiu, ma cu na longa sucalora si avvicinanu a lu focu e accuminzanu a jittari acqua finu a quannu lu focu ‘un si astuta.